Tee tontoge tosimoromo itekene tee tamuu an arukoi pogigui, anui koi pogigu oiparoo egu skul ee upegui, skul ee upeguinogo uru uruguogo tata tee tamu toi anikoi pogino upuro mureupu moi taroo toi oipai oo. Egu ego luau tee woka tege an apakokui, ee woka tee mamagai nke woka tee ama ekenua an apakomo nomu mimo nagai tee kosi miroio oipotokui, apotogimo nagai nno mm tego mau ako rua apagogu mai namusu nagai toi mimo musige runrugosi musige mareua nkoo musi nke tantarakogim oo, kogomono toi nagai woka erogim, ego riga tamu ego fapaia nko ogo toi noke eketogino makogino mino egu toi tugere upogino makogino mino egu anikogim oo an arukogimo nagai tego ligoma itekene upugu toi apo tee mureugu nke tego okee min migi nopo gigue ropa apasi tee akonogu mamatau pogiguine apogigui sinto toi run rugonim oo. Aike tataru mara ogo toi touno an apakenoo, nagai nogo skul ogo entano takoo pogoma akonogu aike ana elgere tuare ako skul ama koro lesine entano loi touno skul erumonu taako iaa gere pogoma tuare toi touno mani tuituio. Taa tuare loo touno skul etasi egu nomoge toitouno an agi nne nomoge toi sinto nuinui. Loo skul enino egu tee nomoge rogoma tuare egu toi piro pugupa esiroo, tego rogoma itee nomoge nke toi mani on ontugem oo. Egu tee kaikai tepogino tee mureugu ee itekene tata apogigui pinna uronno unno asin tego itekene kuanai gai tou upakogino meraguogi nno minoo ungai potopogino tee tamuu oiparo asipaio egu tee muroo tee touno ropa kokomunguine. Maroo tee mm ugusiee ego rigonma itekene tee lou oromomo tee nko papa oito mama mauta story meragu tee itee taa kaurasi ronroguine toi on onogogigo. Tuare iago custom toi miginopogim toi apogim laa tuare entano sinto tuntumoi, loo toi mani tuitui, loi mugupa ogo toi loi fokeio, loiee ioio runenogu toi ioio uropei.